Fijo nifurie iyee inmaisha yakwa, vughai. Vughai nairima iya mwaka mthima mera bughughire mbogha i- ibadilisha badilisha <hesitation> vughai kathi ukore vughai na mariva, ukore vughai na mbogha tamara, ukore vughai na nyama, ukore vughai na mapere. <hesitation> Ndu- ne- nehira maisha yakwa mera nehiko kikuta mera kidu khingi niliria ni mchere, mera mchere uko- mchere ukorotha pilau kidogo ethi thundu nifurie. Mera ingi vaimwa mwaka mthima, nainengwa mera kumrathi mbogha thile, thinya kwaendi mboga tofauti tofauti. Tinagha mbogha tam, mboni- mbohai mwi kila mfiri hai nairima iwe ya mwaka mthima niphurie san.